Pues ñuꞌ ne pues ne kkáꞌan i dɨvɨ ñaꞌa kantio kuino valurar né pes ñuꞌ né kuent nakaꞌn ñá n te ñākuii ngo bálura né pus ñaꞌ ñáñini ngo neé ntikaa dɨvɨ ntéde ngo dava ngō dava ngo ne ñaꞌa ini nto ne ntíko vii no nɨvɨ ntíkoo kaꞌan nko níi ñaꞌa no dava né kɨni kaꞌan nko dava ngo pues cíí nga ne ñuꞌu ne pues ñune ñakuntée ni nko ni ntíko kaꞌan ñu ni kuētsi ne pús ñaꞌa ntio ngō ne é ñoo ntokun kuíꞌne taꞌnu ni thu a ngō ne pues mu ch ō méno ñoó nté koo kaꞌán ña ni kaꞌán ñáꞌ ni ñā í porkē ne ntio gó ne ñaꞌa ñaꞌa kunteni kun kɨni kꞌán ñáꞌ ña ña dava ña nēé kɨni kaꞌan váꞌa ni ñá ci kueꞌenā ña ne kaūvi ña kuéꞌe ña eñu ne ña kunteni non chingá pues ñaꞌa chata ñāá ngo neé ménus ke dukun nté ne ña kuéꞌxi i ne pues tsi kaa taka miñu ne pes kuntéeni ngo dɨvɨ ñáꞌa ntio ō i dukun nté ñaꞌ ñūꞌú né pers takaakaꞌan o ne ñaꞌadɨɨ nko ntukui ngo dava ngo ne váꞌátsi dɨvɨ dɨɨdɨɨ ka ñaꞌa neñá ni nō í ñaꞌdɨɨn ña kuéꞌe ña kaꞌán ña ñaꞌ ntɨ́ꞌɨ ntúi ña ngó ne ps tanu te ñāꞌa ña xáꞌan ñāꞌví ngo ñá ne ña ci chingá nakaꞌán ña dɨkonténi ña kaꞌán ni ña ña ntɨ́ꞌɨ ntúi ña nó dɨ kuéꞌen ña ntukun ni ñá ñaꞌ ntɨ́ꞌɨ ntúi ne tukú konto ngo dun ñāꞌa má ne p ña xáꞌān nte de nko ta kaakaꞌa i ne n dvɨ tú iu ne ps dun ñada ké o ké dɨvɨ ñaꞌa deúiká ioꞌo kesicíí nga pus n ñā kakunte uni koo kaꞌan ña ñ no o dūne ña kūnteni un kaꞌan ñaꞌ níi ñaꞌa né pesñuꞌne ntuku ni ña ne kaꞌan ñu ní ni ña.